हमन दोनो म खरीदी कर सकत ही। इंटरनेट म ए फायदा होथे की हमन कही स। भी खरीदी कर सकत ही अउ। बहुत सारा चीज़ देख साकत ही। दुकान से खरीदे म तोके सामन तुरंत मिलहि। लेकिन इंटेरनेट म डिलीवरी म टाइम लागथे।